<noise> An karazagna kirary le haiky kroksa, renjersa, kitô, kiragnila, gôdasy <hesitation> talôgno, bôty, tenisy, kapa, aigle d'or eh, skobido ô, kapa frezà.